होश माने होला कि सारी इंद्रियन सही ढंग से काम करत बाड़ी। होश में रहल बहुत जरूरी होला। काहें से कि होश में ही हर इंसान आपन रोजमर्रा का सारा काम बेहतर ढंग से का सकेला। और जीवन में आगे बढ़ सकेला। होश शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द हवे। इंसान का इंद्रियन का ही सही काम कईल इंसान होश में बा़टे या न बा़टे ई बतावेला।